Yandepuerevaera yamboipi <hesitation> mopeti maemeerenda <hesitation> ñamopua <hesitation> misi raiva ikaviko yayemongeta tanta jare jupi rupi jareko ñamaetako mboviko, mbovi korepoti ndieko yamboipita kiapepa ñamaemeeta mbovipa yamboepita jokua o mbaepa ñameeta jare kiraitapa yayangareko jeje, jokuaeko yayemongetata tanta javoi ñañemometete ipuerevaera jokua maemeerenda oikavi yandeve